﻿to memmandi natnat ayarin tannau mamannau dala dalane tala janena ka rai tala barna ƙwayin naladuka ai talanau to zabine ahanyama maye to ƙwayin tala zabine ahanya na faɗa wane mayu ƙwayin wane kar kaƙe kawa ka ƙwa yinbai kagaraka ancafa dikai kagaraka komai aginau sabida nan dala ke na gabakai a kata daru maewau sabida dikama ka ka jame kazame taewau sabida ance dika dika kala inamemma ewau kala iname mucin acatta jama'a to laukema nala ina kanan ka tarbiyabai to amma mananau daurane daurane adaru mafi daruma daruma daruma mayeta ƙwayin daru ta mamayeta halak daruta maye masani daraja maga sabida kar nareni ma sama tunauko gide.